Maninona no mbola manontany ahy ianao? Efa in’arivo aho izay no niteny hoe tsia! Niezaka ihany aho ny handefitra, saingy <hesitation> tsy mety intsony ny hanohizana ny fiarahantsika. Ary izaho anie <hesitation> efa nanazava taminao <hesitation> momba izay antony nandraisako izao fanapahankevitra izao e! Ka tsy mety azoko mihitsy ny <hesitation> mbola mahatonga anao hisisika mafy hatramin'ny anio. Tsy mety amiko ny <hesitation> miaraka miasa amin'olona <hesitation> tsy manaja an-tanantohatra, tsy manaja fitsipika, ary tsy manaja ireo mpiara-miasa mitovy laharana aminy. Dia inona ary izao no mbola antenainao havaliko anao androany? Inona no heverinao fa hoe <hesitation> mety hanova ny hevitro? Satria hatreto, izay fialantsiny rehetra nar-rosonao dia tsy nisy naharesy lahatra ahy avokoa. Ka ny hany <hesitation> torohevitra sisa <hesitation> azoko omena anao dia ity: ny tsara aminao dia mampionon-tena, ary mitady zavatra hafa indray. Fa ho lany andro fotsiny hitalaho lava aty amiko aty ianao. Izay fa veloma.